To na na na kumbe mai la barka mamiai ko wom mum shi yima wutau sosai na godini gin puroguru. Na godini gɨn purogurui wom shi yina puroguru bala maannni na gode gɨn puroguru kam a yeni na gode na gode puroguru bɨla ayene labar ka ma puroguru ɗɨm bɨla ɓomai gaan mum dai wom shi yina ne godani puroguru bile ɓoani mi gaan puroguru ye ɗim bɨla ne tai shimi puroguru ɗɨm bɨla ayem la barka mani bɨla na wai karfi ma dimbiyik na godi mai na godɨmai na godɨmai wona kanghɨ shakkau, na kumbo mowu kida bɨla ka yinge ne la barka mongo boim mɨ na ya, mum shi yina na godini puroguru bila ayeyi gin lafiya la barka ma jipuo, la barka ma ji pura na gode puroguru ayene gɨn lafiya bɨla kaarno bila kaanno bila kaanno na godini na godini, na godini puroguru ayemini puroguru aye mini, na godin na godimi wo ne shoriu wona shakkau puroguru bɨla ayemuni la barka ma jipuro puroguru bɨla ye mɨ ta ma gaan puroguru ye mu tamu gaan mu godini la barka mani la barka mani na godini mu gode bɨla ɓoma wom ama tamai ɗɨm la boama. Proguru bila aye miim, bila bumu won ama tumai, mu gode, proguru bila aye mini, bila bomu wam an tuma proguru na gode, proguru ayemini la barka mondo, la barka mondo la barka mondo, bila aye mini gɨn jang jang ma dimbi yile, bila aye mini yin jang jang ma dimbiyi ae mini yin jang jang ma dimbiyik ma godiro, mu godiro, mu godiro mu godiro, la arka mondo la barka mondo, proguru yai tunyamu proguru yai tumiyamu, proguru yai tiumiya mu, muum shi yina wame gwang proguru bila ayeyi, pruguru bila ayeyi proguru bila ayeyi, na godeni, na godi ni, na godini, na godinmi, na godini, proguru lapiya, proguru bila bomu lapiya la barka mamu, mu godimi, pro pro mami pro pro mami pro pro mami pro pro mami progiuru bomu wommi am tammai proguru bomu wom amu tumai, proguru ɓoma wumu ama tunani la barka mondo kabarka mondo, mu godiro, mi godiro yidiro, mu godiro, min godiro, godiro proguru yai mini, proguru yai mini proguru yai mini, proguru bila ya mini, yai mimi mu godiro, mu godiya mu godiro, proguru bagh mini wom la arma, proguru bagh mu wam la amma proguru bagh mu wom la armu, mu godiro pa, mu godiro pa, mu godiro pa a barka mondo, la barka mondo, la barka mondo, mu godiro muum washi jinda duwaniu proguru gashe. Puroguruwu bɨla gashe, puroguruwu bɨla gashe, puroguruwu bɨla ayemɨni gɨnm koro lapiya ma dimbiyimu dei, puroguruwu bɨla ayemɨni gɨn koro lapiya ma dimbiyimu dei mɨ gode, mɨ gode, mɨ gode, mɨ gode pa, yingu ɗa ɓanje mɨn dai apomu, ɓanje gwang ai yewwa wane, yeuwa wane, yeuwa wane gang mɨ gode, puroguruwu bɨla karɨmu puroguru bɨla karɨmu, puroguruwu bɨla karɨmu jangjang madimbiyik, puroguruwu karɨmu jang ma dimbiyik la barka mondo, la barka mondo, la barka mondo, moi ana yino me ɗɨm puroguruwu bɨla ayewuni, puroguruwu ayewuni, puroguruwu ayewuni, na godɨwu, na godɨwu na goɗɨwu, puroguruwu mane mondin, puroguruwu mane mondin puroguwu mane mondin, na gode, na gode, na gode, na gode, la barka mondo, la barka mondo, la barka mondo, la barka mondo, puroguruwu bɨla she yinge mɨni, puroguruwu yinge mɨni, puroguruwu yinge mɨni, puroguruwu bɨla she yinge mɨni, puroguruwu yinge mɨni, puroguruwu yinge mɨni, na godɨro, na godɨro, na godɨro, na godɨro shamna na gode, <noise>